Tawreede miñiraaɓe e mawniraaɓe ɗun ɓuri. Sabi saatuuji a tawan aɗe hasindinii e maɓɓe. Satuuji kamɓe e hoore maɓɓe du e ɓe mbaawi nafude ma aan du aɗe waawi nafude ɓe. Ayyo, minen ga amen gaa, ɗun min mbiyataa <hesitation> enɗan. Yo huunde lobbere non.